De fomba fanapena lavaka am'rindrina igny koa zany, manao mortier kely zany anao ampifangaro ciment miaraka amin'ny vatovato na hoe fasika de tsetsemanao ao igny arakarak'le lavaky tsetsemanao igny de pasohanao pasohanao pasohanao de vita pasoka igny maiky de tsentsina zany le rindrina afaky lokoanao koa igny mba hitovitovy am'zay i tranonao igny bakeo.